Injo sabunga lohe buanganna, rie sabung mandi, sabung pasassa, na sabung pangi lasi, injo sabung mandia nipake punna battuki ri kamanjammang, carana ri gunakan injo nu pertama iya nisare loro ere nampa ri gusu ri limayya hagengna rie busana, maingi injo punna rie mi busana, nigosomi mae ri kalea sibatu kale, limayya, kalea, na bangkenga, na injo bangkenga punna parallu ni tangakasi, kah biasana njo punna lampa-lampaki, lere-lere lampa ia na minroki biasa nipisa ringi ola-ola, jari parallu kalia minjo bangkenga nitangkasi, napa injo rie pole sabung pasassa nu biasa ia kupake saun daia, punna kupakemi na sassa injo sabunga ku panaung loro di erea napa kurammemi kunjo naung care-careku, nampa kusolori nampa ku paingmi, kupaingi di rampi ballakku, mingka punna lampa-lampa olongi njo mae ri itte kupangingi lalang ri ballakku, mingka punna nittesse na lampa-lampa hambangja alloa pantarangji kupanging, rie injo pole buanganna sabung nikuanga sabung pabissa pinjeng, nah sabung nu biasa iya kupake injo sabung dandu. Punna nigunakammi injo lanyi lasih, injo sabungkah kupanaungi ri baskom, kusare naung ere, nampa kugusu asemi injo i lasianku rie ngasemi kinjo buanganna, rie mo sinru, kalasi, na sempe, punna maing ngasemi injo ku sabungi, kuallemi kusoloro ta serre-serre, haggengna tangkasa, punna mangmi injo nisoloro ngase ku painro asemi njo nak ri tempa na ku susung haji-haji, na biasana injo punna ngi lasi a, attambungi naung, ta tallung baskong, iya ngase mi injo merekna sabunga nu biasa ia ku pake ri allo-alloku.